Ɛmakʋtʋ zinye bʋakʋ adza name veyɛ dʋmɛ kʋ nazɔ amɛ wafɔ nafʋ nʋ ɛsɛ bʋɛ kɔ naba kawʋ wʋ awʋnyeza wanili ɛsɛ bʋɛ ayidi poo la kɔnaba kawʋ dʋmɛ kʋ nazɔ amɛ nʋ sur dini wafone bʋsʋnʋ owolowʋ ikpɔla mɛ ladʋ wʋ dɔ dʋ wayɔ aur inyezɛ yoke dzidzi nʋ ɔlɔdisʋ mʋ wakɔsʋ nʋ tɔliɛ ayinyezɛ labʋsba awo sʋɛ loo ɔlɔdi asɛnɛkʋɛdi kʋ wʋta wʋna sɛfa mʋ wakɔ nazɔ nʋ awʋ ɔliɛ bʋako adʋwʋ dʋ utiava nakana ta tatɛ diɛ dɛ nekele na mɛtɛ dɛ dumɛ ku laka kʋ nabadzɔ nʋ tali amɛ dʋmɛ kʋ laka kʋ nado ila nʋ tɛɛ amɛ mɔlɛ ɛsɛdi bʋako ɔfɔnezi yawʋ kɔna mimi kawʋ kenezi yawʋ ɛyi siayi mɛ ɔlɛ mʋke kɔsʋ kʋ nʋ awo iwolowue ladowʋ dɔ nadʋ wʋta kɔbʋɛ nʋdɛ nʋdɛ nʋdɛ mɛ ɔfɔnalɛ ɛsɛdi bʋakʋ ɔfɔnamimi kawʋ mɔlʋlona makʋtʋ zinye bʋakʋ adza nameveyi loo ɛsɛdi nameveyi tatɛsɛ wani la mabanazi yawʋ mɔkamimi kawʋ kola mɛ wayɔke wayɔka dzidze nɔlɔdi sʋ ko mɔka yadʋwʋ nʋ kvne dodi awʋ asɛ wani kone doli ɛlʋmɔ kʋ kɔ famatsi beveur nʋ ɛyi wani kayaba mɛ ʋtsi wani ba kayaba mɛ nʋ ilʋ wani bakayaba mɛ mamɛ lakedola lɛ mʋ adza leveyɛ la mɛ emie yazɛ inye bʋɛ mʋ ɛtsɛ kɔbalɛ ɔbʋɛ kɛ.